Endon ko'ko ya ai endoi neis ko'ko yei sia rata'an-rata'an ca woidutu son pasu abis sangedu mutu do pasu caududan wududan nos ko'ko ya ai saneke wuwudo caketoren ketoren caparin teken parin teken sya boasan makepireh sawinoasano toasan akat meke pinam meke dua ka meke tedu satu mineke woaso tuwea munte realako mumtetu otowean asin toyo weyan asin toyo tu pe'en ya ai pe'ne tu sedap kanenta abis sakutu weanon nasin wo kita tumomu merisa menem berisata berisaya i wean dedi namunte tu weantan kuni tu weantan pong-pong tu weanta salimbata tu satu minekete momoni tu tui campur tamu witu pe'en ko'kote campuren tu campuren meka leos satu mineke campur tu peananta wo mananam asin yaka padai o ona aikan mananam asin awes sampe asin toyo ya pena pe kesi kayo tu kriani ruos satu meke tedu moikinayo kreani rus Tupenang kasi wura o mananamo asin o sedap porimau sedap porumai saya sedap porimai pineke ole ostamo wo kita nedom wai medoi dudut kuwane tu'a musti mendo dudu terewo musti medo dudu terewo pe'ne tu kumera ka itu wudu sedap rumei ma'entum merangmang kera ta ndi tu satu neke kera-kera kamo tu'o endo antang mo patoyo naidenguti pe'ne tu penan satu pineno duduti ai yu sedap poromeiku manta ni'ya musti moke pepenen peke pera-peraan tu waktu tare mantu endo ta'ai endon ta'i dudu ti'i dinotu memokele os wotuiwoso wos tam, wos-wos tamu tu wewi tu loyang satu nemo weta witu loyang ta'ai mo mendo mongkan kita wong pe'en ye'ai mineke duo tumo pawadi-wadi no karian kan mendop mowai leper kita o kita mendo muaini rus paendo tani tu pe'en ne'en sedap mo mane tu botu sinen seng pakrian sende'en deme wuduwun sende'en deme iya'ai sartu nesengseng ni tu sedap rumaita kumani tu kai kekasi'na kekuan ne tu a dimangko yosmem pemosanan aiwotine san adoh mate kina dupa no tare ma pomosanan To ni tumu samakan sedap nai musti madengepe kewika pa kenaran eleken tapelako adoh ta can ne es limang kong yo ai bori le ilek adohnen teintu mulako stou samakan tawo sosedap de'i mo peilek kesemadang ko makang tentu mo keng sedap yo sapako tunun eskoko netau tu duo-duo tio na pele lomawani tu aimo ca pamalawang pe'en ko'ko ne tau tu dodot tare mape meme nentatu dewi tu menten butu tu menten taloso sedap rumaeng ko'ko ye aduh mate pinekeke kera-keraka wotu pera peraan tare mantu engkaten wotu kalem tamawadi-wadi sit